Wallinde jei mi walli kannjum woni Miɗo supporti e charity ngal ko ndiyam jeydi, sabu o waɗi daɗɗo ngam jokkondirɗe e hoore maɓɓe. Mi yiɗi tiiɗde ngam ko o wayi faama ɗum ko maɓɓe foti waɗi e hoore. Miɗo supporti kadi ngam jokkondirɗe, sabu mi ngoni e saama.